צו אלעמען ערשט זאל מען אויפהייבן אלע גרעסער שפילערייען און שפילצייג אויפן ערד, דאס וועט מאכן אז מען זאל קענען גרינגע וועקיומען, מען זאל אנצינדן די וועקיום, מ'זאל אנפאנגען מיט איין זייט און זיך רוקן פון יענע זייט אהין און צוריק, און אזוי מאכן שטיקל ביי שטיקל און גראדע פאסן און זיכער מאכן אז מען גייט אין אלע ווינקלן ווי עס זאמלט זיך געווענליך אן מער שמוץ.